To kide gir kilari sulaka ndi na kis kiri apaa laku ta gir yura a ta kir, ai gari yini mi yata wu tari laku nati yakwa kulin kura ni, kai wani ko kulin kurani ti ngir kwa yura ni ana mi yarta wuti wala tsa diya ya mwari, ya bara ku mwa wul gabar ni shang, ki wuti lakuta kwang ki kidi hyel ka hye kilali, ka hyel nali, ka hyel wulali maɗana, ka hyel burkal kyar tsi yar ga maɗana, amma yaɗi ka duna mwawa, yaɗi kaduna wa duri nati kal kal ya mshi mwani ya mshi la shaffa, ya mshi laa tasha alede, ya mshi la garkida, ya mshi laa sabon kasuwa, yamshi la hima, ya mshi la hing, ya mshi la na bamu da naka chip dina ngini yar ni ya pshi mwari, a hila yini ya mshi la mwarira, tasha alade a hila tasha alade kuma ya mshir la tiraku, a hila tiraku mi yola yimona chip diyar ngini, ya mshir mwari, amma su ular a kimi, ki huta ki ga bila ki huta apa gabar gimi mawa. Amma taka kidi hyel dai ka hyel nali wala yaɗi wuti iynuwa wala madana kade si wuta kada mwantira, ab suti yakwa barari. Herwa ma ik mwari i kil kila a horwa ni, thn akwa aka mulki wala kachallah mofa thliya surkumar kafwar, akwa mofari, mak kachallah ani ta bwarch akwa saka ti nzaa herwa, to kulin kura hani sai dai kila herwa ki hara sati ko ki hara thliya pal mi ki nda datimta hir rakka ki jakti sifiy, amma kulin ndikirna ka herwama yae mafa suɗa, tsaba lakuti duniyan si palitsi labur kwa ma, ka loktu bur hakwa tsada wujir kwaba mota, amma adiwa, kulin kura dai yar kwa kiɗi hyel ka hyel whathi la yaru mi yaɗi wuti gabar wa wala ka yar wuti jos, mi yaɗi wutu jos wa walo ka yar wut kano, mi yoɗi wuti kano wai wala kayor wuti abuja mi yadi wut abuja wa wala ka yar wut gombe a nzi shang duku kilora, amma shang akwa diti yakwa bara mwami na kiskiriri apa gabar niwa, a hila gabar ni tsiwa, sai dai ki kiɗi hyel kata jakti mwantira wala abuja wala jos, wala bauchi shang dai. Wahala hang ata kiri apa iyrumawa, tin nsaipa wahala na zumta a mda amma ik gwaditi ka hyol, akwa kutadir biu mi ik gwaditi ko hyel, hyel ki whathji li, yakwa kiɗa fili, madana kuma hyel kwa volayar barka, ko yafi ko yafiwa nda namti sur fili yoru kada libila kada ntsi kada ɗilimta leyaru am viti kuma ya kwa jakti gwaditi ka hyel; mi hyel ta kibila ra ma kata mwantira akwa di laka ma kata mwantira akwa dir inji lai huta ma ik gwaditalari, mi tsan zara akwa kuta diyaru a biu nima ki kida filin no ik gwadi lari, ka hyel ndayar duna horari, ko hyel nala modana duna bara loyaru, ey na miyada tsuwa ko hyel bun kirali tsi ata kirada, ka hyel nali duna ki bara'a yara kuma iri suna yara kwa hora nga maɗana khlin ku rari aɗi kwaba yar a kira ya mai, kwaba mji anti yara kwa thluwari, mi ya thu kwabani kaya bmwamta tin yara hamta lada ni bwaɗa a ta kir, nibwa ta ya wuta anti yara simari, ki hara makaranta da madana a hila makaranta ki ti haya kwa a hila haya gawa kuredim. A hila nga wakur nga bra sunati nga ɗa msima ka mamshi ɗa si akwa nznga, walon rakka, to anama sulaka ɗi jakti ɗa buhdi kiri rakka aka kuta diya biu ni, laku ti si ha biu diya, isi a biu yoɗi ka surna akiri ko rakka wa, ko rakka, amma ashina kurari isi ka maɗa na miɗiɗi amma hyel hartala yaro ashir to wallahi har kwana kuri makaranta akwa kutadir biu mi, kwana palani apta ta kuriyari, na suɗa yarari shanga daa madana diya ik gwaditi aka hyel, ina miya ɗa yaɗi da makaranti bi amma madana dak ɗa makaranta ti bwi difi rim ata kira maɗa yani ya ɗekwa sil sur midi wa, ya wul sur mdiwa, suna kimi, na kimi ana ik gwadita ka hyel, ka gwadita ka hyel, ik gwadita ka hyel, ik gwadita ala ngiri gir nasi ka ƙiti yaru kaya gori, ka mji ngabila suti yakwa kwa harari ta ka hyel tharra kada gabila suti yakwa pilani.